Bueno pues este para que anok ma majaur mas najñe ma marrar uñe pues este ninguey nipeland a tiempo najñe mutiel zanahoria mag mel tield najwow ash porango najwouw mash mel shugayei este zanahoria parmoit este aij ñipelanque loque napati yajauw para marrar masuñe amelt y pues art para este loque mas towand mas mambiold monchield ste zanahorai que o laj nasoc jugo jugo de zanahoria este ajguey par magaño ar ñipeland y eltield pues andield aldolmat nasoc towand zanahoria rayado hay acguash este yimon porque pues zanahoria que shonangal y altield pues ajier nangan tielmikiel o anosoquec diabetes sigun donman zanahorai tokeyay entonces lo que arangu pues este nasoc rayado nolac magenti kir mi kiñield cajlak ñopat gueshan noc lumuey altielpo hasta gush maya cuesh este salsa o mayacush najpiel y atokey akiul porque pues según ñiweu aldome este ma mambiold ñubeu y pues agandie momian magaño jugo pues atotowan arangu jugo altield ayac maqui narosh jugo de zanahoria maquia narosho maquiel de togan betabel porque aguey towan osheste al ambiold paran mordar maso niñin pelan y mas lo que agañuque pues nipeland. Pues litan vasu porque pues ñiweu tumuchar miat miñiat tu ajmie cuñewcu napati yajawou o a totowand altiel munguich masey pues mimas ñibeu majier mas minian tur pero a veces ajeru anok problema de uñecu y pues a veces doctora pield najñe ma magañu anok este jugo loke aldon mabion ñibeu y pues altield ñi plan towan guasha porshuxma majaw deque atokey arlok cuñew la meshma jiña este manzanilla ajam suñiej altield pues aran al olonuk suw minor tieste rosa de castilla moch majiun dolmaya amayak anok catyu tioloñe y el tield ñipelaw hasta a veces aldoma ya cucuy porque acunkey ambiold towan par nas nie ñipeland.